Po pasqyrën duhesh me stërpikë me ni pastrus për pasqyra ose asi pastrus për dritare edhe mandej me një pecetë që është me mikrofije e pastron edhe ja hek pluhnin edhe papastërtitë tjera që i ka. Edhe n'fund e merr ni pecetë t'thatë edhe kshu n'lëvizje rrethore për mos me lon shenja.